Ia, tran̈o iboko, izy io zen̈y ampiasain̈y <hesitation> lera koa fa mitsabo raha zen̈y mamboly zen̈y. <hesitation> Karà karazan̈a ino ma izy in̈y? Raha natao zen̈y izy io beka zen̈y irô raha ambolen̈y io zen̈y, raha atsabo io, mitombo tsara. Araka tsara zen̈y afan̈ananany, hazavan̈a, aviô tsy tsy araiky mandomando loatra in̈y koa zen̈y tsy be rano loatra. Ze zen̈y ten̈a ny ilàvan̈a izy.